Ndranomasy moa io zany sakafo hohanin'ny fia ao, fia karazam-pia ao. De io koa afaky ipetrahany lafa ariva gn'andro na rehefa hoe am'fotoa fialan-tsasatsy igny zany reo. De zany hoe tokony arahi-maso zany reo olo mpagnarato an'io hazan-dranomasy io mba tsy <hesitation> ho lany taminga raha reo na hoe ho roy tsy ho hisy mihitsy.